Bʋʋ tukú dɔŋɔ ka bɩlɛkína dɔŋɔ, ŋñná dzimiseé fóéna dɔŋɔ adoŋá fɛfɛtɔmɛ álɩ mɩnɛɛ sɔ sɩí bɛlɛkɩ álɩ ka gbiñ dɔŋɔ ka bɩlɛkí mɩnɛɛ álɩ sí kɔŋ kaa fɛlɛkɩ atɛ. <hesitation> ŋñná sɩ dzimise sɔɔlí dɔŋɔ ŋsɩbɔɔ dá álámɩná ró dísɔɔlíyá dɔŋɔ. Bʋká <hesitation> dzimise sɩí mí sisibi. Ñŋsɩ dzimiya lɔ ka ná ka ku ba ku dzimiya karɩ sɩ naŋtʋba wɛná yɛlɩŋásɛɛyá. Sɩ naŋtʋnaá yɛlɛŋí mɩnɛɛ ŋsɩbɔɔ dáró álámɩná lɔ bíɩ ñŋsɩ dɛ álámɩná sɩwʋ fɛdʋ lɔ dɩí yɛlɛŋí, álɩ álɩ bíɩ ñŋsɩ dzimise sí lɔ sɩ ná sɩ naŋtʋ fʋnaná, ooooh wahála sɩí yɛlɛŋííyá, álɩ ɩí bʋró sɩí yála ka marɩ tíwɔ kʋ lɔ, tíwɔ kʋ lɔ, sɩ táa kɔní sɩí kóŋ bʋlɔ ró bɔɔ. Dzimise wɛná sɩí mí fɛ sɩí mí fɛ dɔŋɔ.